Karazana kafy fantako ndraiky a; ra ohatra oe kafy magniry izy: da akeo ko kafy gasy <hesitation> robusta, de ake kafy bresila, fa ra ohatra hoe kafy amizao izy de kafy sotra, de kafy au lait, de americanao a, capuccinao a, de expresso a, de ake koa a latte.